بفضل أقضى ليلة فى قلعة عتيقة القلاع مليانه تاريخ و أسرار والعيش فيها حتى لو لليلة واحده ممكن يكون تجربة فريدة القلاع تحمل معها قصص من الماضى و بيئه غامضه وساحرة أما الخيمة على قمة الجبل ممكن تكون مغامرة رائعه بس ما عندها نفس العمق التاريخى اللى تجيبلك القلعة